Mbaetii ko se kua aesa mbaeti se sendei yae, se tairuju yae mbaeti ko se aesa kua, jaeramo ko añae eh aike japi pe mbaeti aesa no, mbaeti aesa va jekopegua aikuaa vi no mbae ko oi jokopeva jare jaeramo ko añae se apo aesa jaema jaeramo aikua aesa aike pipe ramo aesa mbae oi kuape